Este tambor myesyajpa wa'ku nyakstäjkäyaj compania, nä myusyajpapä' nyaksyaju titya'majyaju, pero este pero como äjtyä ntatä muspa, entonce tradicionita'ista'p jete yaksyajpa kowa, este jete 'yak jete nyaksyajpa wa'ku tzyonyaju este compania tityi, y entonce este jete je tradicion por que este por que meramente äjtyät äjtyä nta'ntä meramente äjtyät nta'ntä nakspa kowa, pero ijtyaju mucha gente nyaksyajpapä' kowa titi'ap pues jete jetyajme pues sus meramente sus jetä yoskutya'p pue, entonce este jiko este nyaksyajpapä kowa titya'p este este myu'yajpa carrizo, myuyajpa carrizo, myuyajpa nyaksyajpa kowa, jete myesyajpa como que como que este trompeta o no se pero jete myesyajpa carrizo, wa nyaksyaju kowa, y y este tambien cuando tambien este cuando 'yejtzyajpa parachico, nyaksyajke'ta kowa, myuyajpa carrizo, jiko jejtzye ti'kajpa, jenyanhkätyi.